Ikyɛng fi imi shim in ra, ni zen ɔng fi in bi fɔn ɔng fɛ ba na ra kutomong awo. Ki in sɛ izen iri yɔng, in fok nta in worok na zumung na baruneng, ni in ra yit mbɔs, ni in cɛɛt yit naton ikyɛng ɔng fi i da bɛ ni iya kashon. In zen ikak ki i se na baruneng, i da fok nzam itabak, i da fok nzem icɛɛt. Iyɔng fi i da sok i ra kutomong, ngon fi i bi kutsitsɛng da ra kutomong. Iyɔng fi i di ki ra kutomong awo, da wosong ina azɔng. Akone fi in ki sɛ ifɔn, iyɔng fi in se ni ra ikyɛng kak awo, na sok ice min sak na zumung, ni in tsin sonong na baruneng, na bashon bafɛ azumung ni in cɛɛt yit ncɛɛt, ni in ra yit mbɔs, naton nkyɔrɔk fi in da bɛ ni iya kashon. Akone yɔng ki in sɛ izen iri yɔng, na tseng, ni in tsin sonong ni in sok izen in tsin ra yit mbɔs e. Kin in gang na bɛ ari, na bin tsɛt ikyɛng iya, idɔng fin in da ya, ni in sɔ, ni in fɔn ni men- nitu, ni in ra nda. Ki in dorok na sok kufumung adakunom ni in fa, na ren akƴɛ? Fi kucɛɛt ayɛt e yɛ? Ni in ren akyɛ fɛ adakunom shim ni in ra yɛ? Akyɛ? Yet izɔk wu sak ni imi yɛ? Anɔng e di sak ki in sɛ ifɔn iri yɔng. In bi izen ɔng fɛ na fa, ni in ban sɛ agbagba, ni ite iyɛ ni ifɛ adakunom. Nɛk ki ishim irasak aƴɛt irèn adakunom, i se yɛɛt ni sɛ izen ifɔn, iyɔng fi i da won kaakƴɛ kutomong fi i tsin ra me. Anɔng e tonong fok iwosong awo, ngɔn sok ifɔn iyɔng, nɛk ni i ra nkyɔrɔk ti iyɔng, iyɔng fi i da ka bɛ ni iya kashon, ni irasak nabik, ni irasak ayɛt ifɛ adakunom. Nɛk ki ifa ifɛ adakunom awo, i bi zen ifa ifɛ adakunom awo, kabik anet-awe ba ka rasak bà, i rosok ngɔn ma da te sugulɛk. Akone yɔng anet ɔng fɛ a fa ifɛ adakunom kaaki zen, idɔng yet nayak fi i tsin ya ayɛt abik, fɛ a da sak kabik ngɔn na ka rasak, da sak ni ban barasa iren, da sak ni ban sɛ ikyɛng ɔng fi i da kyem itak bayɔng fɛ ba ren ifɛ adakunom awo. Nɛk hywɛt ni zen anu nang, da di bakak ke ba fok ifɛ adakunom, ba ra nanan naton e, na ba ra in risim zizɛɛt zizɛɛt naton e. Awɛt ki ngɔn fa, i bi zen fi i fa, iyɔng fi ngɔn sok ifi fɔn, i won kutomong ɔng fi i tsin ra me i tsin fa, da ban sɛ kurasak ayɛt e, da ban sɛ iren nɛk kabik da tseng gung ni ngɔn, ka da ka tonoso ikyɛng fi i se yɛɛt ni ra. Ide me dɔng akakyɛ fi i da ra, sɛ izen ɔng fi i se ni ifɔn, sɛ izen ɔng fɛ i da fa ifɛ adakunom. Sɛ izen ɔng fi i da ra kaakyɛ da tse na zumung. Ni ra mbɔs na banet-awe ni ban fok akyɛ ne fi i tseng ɛ? Ki ikyɛng kak mi ta kudaam, ngɔn ren fi da tseng ni ce ngɔn. Wɛt ki i bi zen fɛ da sonong na zumung ifi fɔn ni ren akyɛ fi i tseng awɛ? Da kyem iren ikyɛng kak awo, ikƴɛng kak da bɛ da mɔt. Akone fi in fɛ, ki in sɛ ifɔn ni tomong ɔng fi in tsin ra me, in wuruk, ni fɔn na baruneng na zumung, in ra yit mbɔs, in ra yit ncɛɛt iyɔng fɛ in di ki bɛ yit ni ya kashon. Kaakyɛ fɛ adakunom nye i shim iya kashon, nek ikyɛng fi iya kashon awo i yet idɔng fi i da nɔɔk mben iya kashon awo.